Iya engka empa olokoloq e witori laddeq iyanaritu ula balepeq lawa lawa nennia asu nasabaq trauma i purana naokko kiq nennia nalampaq